telepon ge ena matero se televise bato duga telepon ma sinyal ge ena oro mote tower, sinyal mote tower ge se ena jang anggena ngone fo maku toa habari se mansia toma gulu-gulu me ena ma oli ge selo-selo ua sedaba ngone fo sinyota borero mote ge ena sinyota dedo.